السؤال بيقول هل من الممكن تحقيق السلام العالمالي؟ طبعا ممكن تحقيق السلام العالماي جدا. بس في حالة لو احنا بدانا بنفسينا كوطن عربي. لازم الدول العربية متهيألي لو اتكافت مع بعضيها البعض وصانت بعضيها وحمت نفسها بنفسها وحققت السلام الداخلي الأول السلام ينتشر، ويسود كل دول العالم. احنا كدول عربية متفرقين و كل دولة في مكان وكل دولة ليها اهتمامها ومحدش متكاتف لنصرة الدولة الأضعف، فالبتالي منين هيكون في سلام عالمي. السلام العالمي بيتحقق من الداخل ومن القوة والاتحاد.